नाना, तू तो गणवाई इस्पेन देश न, जी देश न, वीदेश न। तू तो मैंसे काज़े पूछी पूछी न, तू तो मैंसे कांडो करवा जरूर है। मैं काई जानू, मैं तो कोई दिन काई इस्पेन गई न, पी इस्पेन गई। मैं तो जानू भी नी, ने काई नी, तू मार माथो में चड़ावे रहे, तू गणवाई भारी भारी सवाल पूछ रहे हो।